फिलिपीन्स हा नाव तेंका फिलिप द्वितीय हेंच्या वयल्यान पडला। फिलिप द्वितीय हो स्पेन चो राज असललो, जेंव्हा स्पॅनिश कौलोनायज़ेशन जुयाचें चालू असले सोलां सेंचुरीन। फिलिपीन्स हो राज्य स्पॅनिश चा ताब्यांत असललो तीनशे तेत्तीस वर्सां आनी मागे यू.एस चा ताब्यांत असललो अडतेचाळीस वर्सां।